Kua tembiporuraɨ, jaeko oikua vaera öimeko tatativa, kua oikuarupie jäjë oikuauka vaera, öi jokoropi oiva retape, jare kua öime o tuisavaretare oñeñono